E wodi nafa latinga, mi ammda noy ka waɗirte. Kan woni laccire, kuma e mi yiɗi tawen mi anni noy laccire waɗirte.